Nanifʋɛ ta kʋnaba winia kʋmʋ nyua sʋkʋ yanalɔ kʋmʋ mabawini nafɔ benyi ɣʋɩj lɛ kʋmʋ nenyi ɣʋɩj la ɛkʋɛdɩ kpekpe bana xianɔta dʋna nayixlala nika na nanɔlʋna ɛkʋwawa nafʋa namʋ mbi nibatsi bia alɔdi kpekpe nʋ kana bʋapɛ tinibamʋ kʋmʋ naya sʋkʋ la kema nakʋtʋ baya ala ayʋ sʋkʋ layɛ ɛsɛ kʋnɔnamʋ nanɛtʋ kʋnazɔ lafa dʋ ɛsɛ aka kʋ ɣuɩj afɔnabʋɛ nɔ la ɣuɩj afɔ nakʋsʋ ayɛsɛ nɩ afɔnaza dʋnʋ ayʋ ʋsʋa adɔna na ɔlʋmɛ bʋakadʋi ɔnanafʋ nʋ kɔne tsakɛsɛ bi dʋnʋ ɛsɛ ayʋ ɔlʋmɛ li afɔna fʋnʋ kɔne kɔsʋ aliɛli bʋakʋ avi nafa afɔna kɔsʋ alieli kɔbʋɛ ɛsɛbi ewle nanaza nadieli paka atsinʋnʋ ɛsɛbi afɔnadzɔ afɔ nalɛ nalieli lakʋ ɣuɩj ta agbenyua bewi la ɛsɛni fɔnalʋlʋa dʋ ɔlʋ siaɔlʋ baba fʋadʋ ayʋ dzɛ nalɛ mɛ ele ɛsɛli kama mɛ ɛsɛli alʋlʋa sʋta ɣuɩj ayɛ.